Ti ɓuk nen shari ye goji maa deeƙa ƙu la gbash maa deeƙa ƙu la gbash in tere ƙerebi ti ta doo maa teraa kɛrɛb ti ta doo in yen dussho men dabang maa dussho men dabang shaɓuk, shaɓuk ye shaai kɛ ta shaani waanim ma ta tang liyani ka gum for ɓuk man ya ɗokla man ya kparai mamma ɗoklaa man nisshino mama maƙa nisshp kɛn waru kɛn shiwo ɓuk doo ma wa shugon ti shigi ti shi ɓuki kɛn shiuno ken waru ka ar peniƙo arshau kaa ƙaaƙon maka kaaƙa maa penna kɛn shiwo ɗoi maa maa peru kpangum kɛn shoppo shakki kɛn waru ka gejiyo shakki pirennee ya yiwummi kɛn shoppo tai ye wanna maa ye yuwaa darang ye darang issha ɗing ye tipyiin ti po jwali gbabnou ɓuk ti shou ti jelei maƙa gbabnaan ɓuk ti jelei tere ta waraa mootu a do we kɛ ta yaani waanim sai dai kɛn sai dai kɛ gassha an galo ta me an gbawule man wanna maa shiwo doi koɗɗi ye maa ma yuwaro kɛ ta yeeri. Me an me an gbawulei in dussho men maa dussho meni kɛn yoon shinii ka kaa pirennee kɛ la tigo mo wa yuunƙen la gbissho ti po lee mamma foora man yuuru shirawi man shiru mammaa shinno mina ma wa she meni mamma shiya meni to ma shara po gbawulei nongau in teuko maa teƙaƙo mundok ma wanna ka sheni ya gee ka gbawuleni wono yaƙo pilu kɛn pili kɛn minin kinei maƙa minan kinei kɛn shago dussho manni meni ɓirang man shago maan doongi to ma yuwaa ye wesshina maa yuwa ta tɛrɛ an parlau ye ma shigo ɗoi shee ta tɛrɛ an fwejereu tɛrɛ an fwejereu teer man waru maa yuun shirau ye shwee ma amma shigi maa yuun shirau ti toom shaui digi gee ku jwatta jwatta ti yai ta tɛrɛ an kpumu maa foonna tɛrɛ an kpumu kɛn waru kaa yuun jwatta maƙa ti ya jwattai kɛn ti ya gbaaro kɛ ti gbaaro sho shani maƙa gbaara shik shaui ye foonna koɗɗi ye shau wanna tɛrɛ an kpumu gee palau tɛrɛ an kpumu gee palau too. Taa waru ye shau tanga shanna nee to man mema teerei dan dwakuno maa oppyo dwakuno dang mamma oppyaa dwakuno man foɗɗo agbelo man for jaa ta shaui mamma foraa jaa ta shaui man waru dandwakunoi man foɗɗina mamma foɗɗaa wee teere man wejina ɗigi jwal shau to sai ma wilaa shuran mina ɗing mamma wilaa ɗingi man man me doongi mamma meyasa ma meyai ƙu kassho shau to kasshau maƙa sha foki ta shaani ka po toomi kɛ maƙa sha kɛ to li guni ka wen? Maƙa keyaa maƙo ma to kɛ po shaui kɛn ke po shaui kɛn pawl kɛn pawin yamma maƙa kasshina kɛn shamron kɛn ɗawi kɛn shamirna kɛn dau shigi po keƙƙu kɛn shar jujak kɛn ke kɛn shewina kɛn lin shaui ti foki teerei ɗawan po teƙku ye yamma kutton ti shigi to maƙa yuwa kaa teere to kɛ liya gun kassho shau digi tamg waraa gassho me an gbawule in shago shiwoni biran ma wari shago kasshuru shaui maa kassha shaui in galin ti ka jeri maa galan ti ku jeri man waru. Digii yippani kɛn gassho la men kɛn gassho niyo palau koo tat in shaana wa yippoƙo yipyina yipyin yipyina yipyina in gali maa gala kaa shero ti po teerem kɛn shago ye mei gassho manni meni ɓirang kɛn munyon niyonɗing memme in shaana wa palluƙo shaui maa palla shaui in amrin mina maa me anjeere teerei me an jeere maa foonna mina wagalti ku tam to ma gala ti ku tam a ta ukko shauim maa wanna shwee ye ta shwee shau ye ta galani ɗokro galan shwee shau teere ye ƙɛ wejaa teere longku shereb ye diyo ka jene in ti inti dusshino teerei wee ta shuun jene sheju koɗɗino teere a ɗon mun koɗɗi ti pomun ya shee yaan ɗongro po ƙuro ba sai wendei ye wejaa shereb ti ku yuyyo dong ka dok dok to wee ta wejani ti sherebi wen wejo shwee shaui ma jene ma yuwa jene la shwee shau tere to ma ti ma ti dusshinoi tei ma ti shuun jene shereb ta meeju doong sai ma yuwa in niyo ku jujak in wa ukko shaui ma ukkon ta kangi. Wa niyo ku jujak maa nino kujujak maa nino kujujak in ye memme in wa terin kerebi ti ta dooi maa teraan kereb ti ta dooi ya too nigo ku jujak in dussho shau la po teƙƙui tere yeɓo ƙo yuwa kan ɓuk shaui in wanna in ya mo li pessho kɛn gbannu kɛn gasshuru ar jaa kɛn longƙon tai man li pesshoi maa liya pesshoi ma ta perini gun biro man maa pennan gun biro an jeere ta ma me ti po foɗɗi man waru man gali man sha pessho teere koonong ta peru ka sheeni monyinperu ka sheeni moon peru ka sheeni pomun a ta min li pesshoi ti niyo waanim ta liyani ti mo an gbo minai ye sherebƙo peereu to ye yuwaa ka po toom ye yuwaro ka po toom shikoroi an gbo minai to ta minin ar pessho teerei ti te in lii te in perin gun biroi ye ye wa yooroi jimoƙu maa kutta ye maa shuwa pessho ka ɓooi ma kuttaa ta pirin kpaalla in nesshina sai pirɓong me an wanna ya mo maaro ku pesshoi teerei ye ta ya gwangi ɗing jimoƙu ma ɗing koo non in yuuru koo nang in yuuru teerei yuwaro we jimoku to ma yuwa. Diyi ya guroguro maa yi kaƙo ya guroguro to shoppa fok ka shar shiɓi shereb shar shibo shereb shar shiɓo sherebi wen? La kparin maa illa ye riya ta minaƙo waraa gassho la pomun to doo we kɛ po yaanim maƙa kungan piri to maa waraa ta ohinii ra warjui ka yippo maa waraa ta ohinii ta warjui ka yippo maa waraaa ka yippo ma weya diyo kan lapomuni la pomuni maa kunga sharin worinjun minaju maa shanna maa woranju minaju waru wa biyan piila ti kwi in shopp foki biyan piila teere shuka shuka ten teere ya yuwa diyoo ti ta maniƙo yuwa diyoo teere ye mammaa yuwa to ɗigi paalo ƙira ka po vuuno ye la war shar la pomun teere to maa shoppa foki sai ma ta piri maa kpaala darang maa ɓeraa man tuttu maa ma fowango koo niyo palau in waru jele an kwi la pomuni ya shin yuwa diyoo ti ta minaƙo in teuƙo guni ma maa teƙaƙo guni to ka sheeƙei wen da shiƙe shaka mannato kɛ kan manni sheeƙom ɗikkei yuun wen kɛ wa shugin palin ta mina palin ta mina ya ƙo minin pirenna gee kɛl mina wono wannan wa for doo ma foraa dooi. Waru wa ɗidinkɛn mina koo palau koo tat koo in dukko kang sai maa we kɛ penna ka mo yuuƙo ta yuuƙoi te ta shinii a ɗo kɛ ta li shinii ka ɓong gongho ye la pemuni ƙumu kɛn li tei kamo yu ɗiyoo ti ƙu ti ku shilib a lewom kaa teerem to wee ti liyani har nen li shirau ti po shaanno ɗo we ne diyo kan kam fonno ta teuno ya mo me ta yeeno ka shommo ya moo mee yaƙo li ƙuƙo ti ɓuk ya maƙe liyan ƙuƙo ti ɓuk pa ya wen teere pa to kɛ ta pereƙo ti shakki shilib ya maƙa li ƙuƙo ti ɓukum to kɛ ta taa shilib taa shilibi wen maa ɗoo we ti ƙina ƙom maa ka we ti ƙiraƙo kɛ ta tashilibum maa yuwaa maa yuwa ta shinii in waru ye ne yano yu mana yuwa taan ne ti ya we minin ti waru ka wesshina har wa yuunen ɗiyoo nen shiwo taara nen shiwo taara nen patton shiɓo sheeno ɗoo wee ta kama shin la yaani nen waru yenju nen waru nen yiu shukani ti ti shiɓo. A ɗo dong ye ta taba yaani waanim she maƙa maƙa kpar ɓukim maƙa kpar ɓukim kɛ ta tob’b’o we ti ta shwee kɛn forin a ɗo wen a ta yooro kaa teerem kɛ ta taba shar we ti ku dam waani ya longku boo ye teƙa yaa she wesshina wesshina ti weerom sai kɛ illaa shikko maƙo illaa shikkoo to ma ƙuuma maa galani ta minama kɛn man nau fomon shaai ƙuma maa galanim ka taa shilib ƙiraƙo maa kɛ ku ɗokko maa ka we ti ƙiraƙo to niyon ding ta waru jele gokoƙo <hesitation> we ta waraa yooroi maƙaa yuwa diyoo maƙa yu ɗiyoo kan we pomun yen kpangum to kɛ weya toɗɗo ƙu pomun yen kpang ta lekkro ta niyo a ta leekro mina amma maƙa weya pomunin kpang ta gungo to ta yeerigo shiɓo mina in waru jeleƙo maƙa weya ya mo shigoni an panga an jikko a ti shiwo anjikko waanim sai gale kan meeye yiya ti shikni yuwa sa’a pomun yen kpang ye yikka ƙira ye yikkan memme to we ta limmo minai wen sai kɛ ƙurmaa maƙa ƙurmom minai a ta yiworon maka maka teƙa ka kɛ an folo paaro. Ta minaƙo ta teɗɗoro in a don goji ta ya niyomding goji a ta yaaroƙom a ta yaroƙom ka kɛ yuwa yee niyo goji a ta yaroƙom yaƙo waru ye gee foɗɗan ƙuuni wono a ta waraa shou fokmo ti taim kaa teerei ɓirang in varu ka she viyo viyoi maa kaa teerei ta ya men viyo ma yu wa men viyo in waru tere men viyo teere tiɓɓaa ƙoomo ga ma dwakuno ga maa for yuuru shanye ti doong maa oppina shanye kan ɗaɗang koɗɗi viyo in yuun lalinga teere wee mu goji ti ya har in ti in ti ɗiyon to she viyoi maa yuwa man diino jwal ta yaani ɗara jwal shor ma ti ya jwal shor ta yuuƙo men te gbe ta ya meni gɓe maa yuwa meni gbe teere koddi ya na jeere anjeere anjeere ma yuwa ka teere ma ta yiu warani ƙu mata waranii manni pirii kaa po kajuwa pipillu shari ɗama anjeere kan me ta pillu sheeni shari la pomun ka ye kɛ ta pillu ti ƙuƙo ma yuwa ti lagejeƙo kɛn yuuro ti ƙuƙo kɛn pillu ti ma nonnoƙo aɗee we kɛ ta kɛ ta yuunuo. Maka wannan kɛn warin ka shar she la gejei ken shou sheeƙo man yuun shor men viyoi viyo maa ƙoƙaro man shaago man me dan dwakum dwakuno maa niyo to ma meyaa terei oppo dukkuno me an for agbelo fi fori ma yikka oppo dwakuno, to dwakunoƙo maƙa shuraa ma gbe ɗikkee gasshani an mee ƙu galani kɛ ti munyo shiɓo shiɓo shwiki ti wa opponken dwakunoi ti ɓuki kɛnti gassho ƙoɗɗiro shereb kama shiɓo me shereɓ mee deeju waani ta shereb irim shereb ƙolo ye deeju waani in waru in ti wa iwarƙo dwakunoi to maka ka an bigo ta wara iwarƙo dwakuno terei me ta mina maa ɗou an bigom to dwakunoi ta yoro ta yoro yaa ti ƙiraƙo har in wa isshoro maƙa yuwa kaa tere mamma wika po oppyo dwakunoi man me man for jaa maƙa tigo maa keu ye kɛ shuraa kelu man taɗɗittu yee vana man taɗɗittu yee laɗuƙ man yuuru a ɗoo we kɛ ta toɓɓani ka viyo koɗɗino tere maa yuwa ta too tere yaani ƙoomo ƙɛ ta ɓelani kɛ ta akka kelmi kwi ye ye ɓeena gon maa beena gon mara shaklo tat. Ma ti ƙu ma ti ku kɛɛ gon koo nong ta waru ka sheeni koo nong ta waru ka sheeni man waru ma yikka kɛɛ gon ma ti sha an piimo mamo shuwa maƙa beeƙa sheeƙo moon be sheeni moon bee sheeni ma mo shuwa sheeno mundok ye kpeyaa illaro kpeeya asshoro ka foki in gbolu gundol ti gak too moo teere shuwa in sharu in tattaro digi goni ye ta woofu dinginee ta digi in mungo mamma wila ye she goni man shago me manni ƙokoi ye jene ma penna jene maa penna wee kama ma weya ta jene ma penna shereb ye ye ɓo ye ti yiu warani doong ya shuwe ti yuuru shuwe shuranku sherebi ya shuwe joori jene in ti youruko shuwe in to yuuruƙo shuwe inti yuuruƙo shuwe shwiji sheejui wat ta shwee maa leƙa po ta wat ta shwee ma ɗing la maƙa penaa kɛ la shwiji ye kɛ foora wat ta shwee leka ya ta shwee tappaa tongee? Ya tappa ya ya ta sha shirang to ma teƙa ya ta sha shirang paa a ka paaro ƙoƙoijoori maƙa fuwanim Kɛ ra ɓalluƙo ti bi memme mamma ɗigi she shwiji jwal in ti ya ta shwee maa teƙa ya ta ammani shaani ta ɗen to terei maa jwal ƙoƙoi ma ta shaani ta gbasshima terei maa jwal ƙoƙo ye ka taa shilib ti shakki mere ye ma ta yuuru ta warinman piree a ɗoo dobum ga kpiya, ɗang ma ta shaani maa aɗuru maa kpomi kaan me an ganglang ta wang me ti ye ɗii wono ti lat tii latatar wono ma ta kpomru man ɗeeroma won ti amɓuloɓlok gee joori ƙoƙo ye kpat ma ɗiin ta yaani tere to ma ta win jene tere ɗing jwal ta yiyyo ta shwee ma ƙuraƙo ronaa ti illina mammaa tukna we mamaa tukna wei man waru maa gali maa wee ta peru gun biro to tere maa yuwa sai dai mo ti ɗingƙo lo gun biroi man warin jele mun gbe ɗing maa ɗingƙoo in perin ku irow man ɓwayinna ɗing ti po foɗɗima ye kɛ la pewrang ye tuknai la pewrang to shuɓo pewrang shin ɗing ye ti ku irowju ta ɓwarani ti kuuju ye kɛ la pojaklo wee tukna yiwan shiɓo pojoklo ɗing te ɓwararon lo tere lo tere. Kɛ mo a tukani banda kɛ ta bwarani ti men gbidinei meen gbidino ko la gubno shi maa ta bwaa ron lo tere ta bwaaro sheeju la po kori ta bwaro sheeju to gok minai gok minai gok mina gok mina too mamma yuwaa kaa tere kap we ta waraa hadinma ti kwi ye ma ta waraa war ye ɗonge mo gub mina maa yuwaa yee tere tere ya to ma ti ku ya ɗara to ya ma waru ya ka ɓweu rina tarang minai ta yaani wen ka toɗɗo ku ti po teere maa teƙa ya ɓweu rina tarang minai an gub mina ti yallo shikju ya mo yeeru an po gangkang am po ganglang naaa yiyaa ti kauri in ye ti gbomle in ye ti dirang in ye ti ƙommo ammo ta po vuro deet ta ammo po ƙuuri dabang fomna dabang in wa ye la an gub taama la an gub dabang to ya an gee wee ti yooro wono toata ta teu guni nonh ta teu guni moo she dabang ti shigi we minan illina shugon ta kwi ta war shik men gbidino me an gunuli shinii ma gala in ɗeppuru paaroi. Maa yuuna paaroi ya to ta yaani ka yaa gee we ta yooro wono to noɗɗaa paaroi nong dang ma noɗɗaa maa la me ƙommo ya to la me ƙommo yiyani mon gbei ya peemo to shiɓo jele shogo noɗɗaa paaro ma waru maa ye shinii appi weyaƙo pil we ka we war toomno yamma ka we minnu kelaa maƙa maƙa shaana kɛ mun gbei kɛn tewon ti shiɓoi.